Ny voatabia amin'ny boaty an, raha ohatra mbola tsy misokatra ilay izy, <hesitation> ka ohatra hoe lavidavitra ilay hoe vao mahalany daty anazy an, dia afaka te- tahirizina mandra-pahatongan'ilay mahalany daty anazy izany. Fa raha efa misokatra ilay izy an, na atao anaty "frigo" ary an, tsy tokony mihoatra ny roa andro na efatr'andro eo ilay izy no mijanona anaty "frigo".